Bueno, este jaa kiít luli kontaée jenora bueno este tijii tob jenadé ntenu ñuu in, lusu ñtiñi te kukutuu jenorá, kayai, kayao vuelejenotá te yua te ketaedotu savaloon te jonkoo kaye jenora chií este kiti ñtucha pos kantechetuit sonií jenadé te nu ioo ñtucha kajoií jenadé jateñi’ut nu kaií tolaií jaskitií jaskitií jaa jii jenadé tolaií te chakoyoti jenoté nu ñtucha. Este suní saamo latoté yua te mae kayejiiñiti jenadé nu ñtucha kayejii kuu kuu kayejii kouto ñu kukoun kaye te jenara koo jenado lagnaa jenadé, nuu kontaechetú timpo ninír kantechetú jenorá, kaa kayejii nu tuo ñu yo, nu ketujoo kuu este aaee koo kuu ñiiñ ketujot jenorá. Suní saamo latoté jenorá kontukútí too nu ketujoo jenorá kayee too nu kayaa jenarou jenarou este aaee koo aaee tanlio joo pero nu tuo tu tuo este ioo saa xii jika jankoyo tu kankutútí jaa keetí jenorá.